Uj <hesitation> jun nguan nguixhi ngua na ininá pechuga empanizadas xanani ña ñayoña iin carniceria, de atongo kikueno ki yenó ha pechuga ta keno dee atongo, kadeno ngua nguingueno iin uu hora tu nixano ngueno, guixhi ko adiko ña yo ya'á ná yó kotoni didi olngaxa dikoxhi ndeyú dikoxhi iin torta dikoxhi, dingui nió, ho dikoxhi nruxhi luxhi hó dikoxhi arroz ña kuininó xa iin deyú xanayoyá, kuini naxa iin sopa marisco iin mojarra frita, kuinina xanayo'ó ya'á koxun ñayo kó xa'á nguixhi na adida nguena kó pechuga empanizada, xin dakeno tinana kué, nguata da dakeno dakeno luxhi luxhi xhin lechuga xhi iin ya'á kui dakeno daxino daxino luxhi luxhi xó taxtono iin koo nu mesa já nguas tantoni iin vaso nruté limón ¡já! Padre ixhi ngua yo'ó ndeyú.